ña ku ñaa ntee na nùù ña kuu ñaa ka ña tantu ntika ve´e yaa ña kuatyi yaa ña nanu ña takua takua ka´ña ra ña´ka ra ña sitiu na ntee na nuu na a va´a ni ntatii na xini na a ñaa va´a ka na si sama na a ña ka hua situntu va takuatyi kii viti sii ñaa-m sani tà´a kuatyi ra ntee tyi ña nùù tyi sia´ha ña sitiu´n tyi´a ntee tyi ta tyate tyi xini tyi ta tyate tyi ra sa´ra nua ntee tyi kata ni tyi ntika ve´e ha´ra ntee tyi a sani kuaa na ra ña sitiu´n na ña tava taku na yaa le´e ha taku na ra sa´ra kiina ña klatani na ña ntika ve´e na a ntika ixto na ra sa´ra ñaa ka´yu ña ñu´u sa´na ra sa´ra ika ñaa tahua yaa tayi íya ra sa´ra kò´o ku tatuvi ña nùù intu le´e paali na ra ña sa´ni ña sitiu´na tyito na sée paali kutu´aa.